Cosaan wan inja ékaan mé nésuk; wo woomé gakulu gulé; éganil mukanineey mara ajoolee, soon burooŋ bajak mé baan guwar mé gurooŋbo boomé gakulu jambi gajoom gupuur bu nésuk guyook siin miin guju mé gukaan gulakohor sén anafaan yo écilmé gulé oli gaamé babé gamiir mé cosaan éni gupuur tiying diit guyook mara gumiir mukanineej mara ésugil gukuhil kulu gumimiir anafaan baan sén nak gunakoor yo écilmé cosaan nafa yara yo, yo yayé.